أصدقائي يمكن يوصفوني كإنسان مرِح ومحبوب، أو حتى طموح. نحب نساعدهم ونكون موجود وقت ما يحتاجوني. زادة، يمكن يقولو إني شخص صادق وموثوق، وهذا يعكس العلاقة القوية اللي بينا.